בַּאש נְצַפֶּה אל-פָּרַן פַלְדָאר אוּל חַאגַ'ה קַנְחַاوֶל נְחַיֵד אַי בְּקָאיָה דְיַאל הַמַאקְלָה לוּ דַהוּן לִי עַלְקָה, קַנְחַלַּט הַחַל מְעַ אל-מַא פִּבְּחַאחָה וְקַנְדִירְהָ עַלַ אֶל-גְּדְרַאן דְיַאל אל-פָּרַן וְנְחַלִיהָ שְׁוַיָה בַּאש תְּדוּב אֶל-וּסְכּ, מִן בְּעְד קַנְסְתַעְמֵל סְפַנְג'ה וּפַרְשָׁה נַעְמָה וְקַנְפַרְק אל-פָּרַן מְזְיָאן, אִלַא קָאן אֶל-וּסְכּ קַאסִי קַנְקְדֵר נְזִיד שְׁוַיָה מִן אל-בֵּיקַרְבּוֹנַאת מְעַ הַחַל, קַתְדִירְהֶם וְקַתְעַאוּד עַלַ אֶל-תְּנְזִיף, פַּל-אַחִיר קַנְמְחִי כֻּלְשִי בִּמְנְדִיל מְבַלָּל בַּאש יִבְקָא אל-פָּרַן נְצִיף וּלָאמַע.